Manino mbola magnotany zah fôgna anao, nefa efa nan'injato nambarako anao hoe tsy i avy zah zah efa tsy ahita anao eky ary efa tsy te hikorana aminao feky zah momba ny raha zany ohatra.